الحيوان الأغرب اللي شفته هو الأكاليف، شفته في حديقة حيوانات في رحلة مع الأهل، <hesitation> كان شكلة مميز جدا ولونه غريب، <hesitation> أتذكر كنت متحمس أتابعه وهو يتحرك، وكان يتصرف بطريقة <noise> فكاهية ، كانت تجربة رائعة-رائعة مرة.